Un la iná techanti, la iná té xati ditá, yitoti xakua in ngueno xhidité ngueti nguenti nguati xa'anti hó ñonuti na tú ku xakua ngueno xu kidati xakuati nru dani tuku ajan té nguilo, nguilo ña kó nguilo te nguen dukuti ndoño tidni nguan nrukuti dii yinguan nrukuti naña diti ndoño xakati há yukinguimiti kó, niti koñona ninti idó naxnatanti doñoti xati hú nguilo kuxa xa'á kuño te la iná nguati kakati iin nreyu xakadanguano iin sopa ho ditá na iin casa dakeno no koti xakati tekati xuku xaku xa'a ñadii nú nguilo xhin iná.